Tulõkistutusautoq ummaq tuujaos, et tuld kistutaq. Kipõstõ sõit suur auto, suur tulõkistutusauto sinnäq tulõkah'o manoq ja lask sinnäq vett vai vattu pääle.